<hesitation> ba bia cruru mi ba tubara se a mana wabe farafina tun ye yɛ <hesitation> to mu a benɛ o mi zunba yi bɛ'a o dia ho tele mɛro juanɛ un onni zun aro we je a yani mi ba ci'a mu ɲu'i hiase aro kormoran lo kormoran we webun lo dama li mu ɲu ti fo mɛtrira be biaɲu biaɲu ma honu ani mi ba cia aro jo lo single-plongɛr yan mibin single-plongɛr ho yan mibin lo pelikan ho yan we webun le fu-di-basan ho yan we webun besosi <hesitation> ba sire boni mɛ lɛ ɛnin we li hɛ mu ɲuti ho aro kormoran o ho ɲi bwa ma tete